אִיֵה תַעַלֵּם בְּזַאף דִיַאל אֶלְלּוּغات מֻהִימּ בְּזַאף, חֵית כִּיפְתַח לְעַיִק פֻּרְסַא גְ'דִידָה כּיַעְוּנְק תְּפְהַם תַּקַאוּפַאת מֻכְתַלִיפָה, וּכּיִחַלִּיך תְּקַדֵּר תְּהַדַּר מַעַ נַאס מִן בְּלַאצ בְּעִידָה, וּזִיד עֻלֵיהּ דִּמַּאגְּך כּיִبְקَى נָשִׁيط וְוָעִי בִּפְדַע תַעַלֵּּם לְּוּغات.